عشان تسوي الكبسة. أول شي تحمر البصل في قدر مع شوية زيت، حتى يصير لونه ذهبي. وبعدين نضيف الثوم مع البهارات، و <hesitation> تقلبهم مع بعض. وبعدين تضيف اللحم أو الدجاج، <noise> وتتركهم يتحمرون شوي مع البهارات. تحط الطماطم المفرومة أو معجون الطماطم. تتركها تتسبك، وتضيف الماء، تتركها تغلي حتى ينضج اللحم والدجاج. وتضيفي الأرز، وتغطي القدر لمدة عشرين من ثلاثين دقيقة.